أقدم هواية عندي هي الكتابة كنت وأنا-وأنا صغيرة وأنا نحب نكتب في القصص على أوراق الكراسة، نخترع عوالم جديدة، ونعيش فيها بخيالنا، نحب نعيش خيال ونحب نعيشها <hesitation> الأشياء بنقرأ -نقرا الأشياء هذي، نحب نعيشها، ونكتب عنها ،ونسمع لها.